Uun yeyavii unka atunka uun ujun taza ye ujun ño'o ujun yé, nindan tendinaá vixname he nguu ndeme'e ujun yeva'a yinko yen ye atunka nindame tendió ujun ndiye chineme jun yiko yikui yindoké ye jun ye kuan ajan yuu meyata jun iha na ye jun koña ye jun yandande salten ña'a yinachi atundio saltenña yena tevixna chi ihó salten vixna.